أول شي يعني أمسحه وبعدين يعني يعني كذا أنظفه مثلاً إذا في أي شي، في أي طعام، في أي شي، وبعدين أستخدم صابون و وأحاول إنه أدعك كدا مثلاً إسفنجة أو شي، و بعدين أمسحه مرة ثانية بس يعني أحس إنه كده جاهز وش بسوي فيه.